أول شي أفظل أفظل طريقة نفرد الكهرباء عن المصابيح، وبعدين ناخذ المصباح القديم ونلفه، <hesitation> بعكس عقارب الساعة، ونركب المصباح الجديد نفس الطريجة، نتأكد إنه مثبت كويس بشكل جيد، وجبل ما نعيد- وجبل ما نعيد الكهرباء.